Tasku no wooɗi, huccita lilal <noise> nelɓinta, dibba foofaango luggungo, yeetora e hakkiilo, kadi hawtu gite e yimɓe ɓe metanta, taa hulu, taa diwnu, dara meta. Walaa piyayɗo ma, bo ɓe fuu, ɓe ngaru, ɓe ndaro, gam ɓe kettindoma, ɓe nana ko mbiyata.